Mebjpj dj mebenya tum a medze bjsa yarba biara kyjn dj mebenya tum a medze bjdandan nkorcfo hcn adwen. Siantsir nye dj, yarba yj yaw na nkorcfo hcn adwen a mebjdandan dze, cnnhyj da mmfa mfaso biara mmbrj me ntsi obi yar na mutum sa no yarba a, cbjma woesie sika na woenya apcwmudzen so cdze akjyj n'edwuma. Djm saso ntsi mebjpj dj mebenya tum medze bjsa yarba biara.